chiokeke ndai kehiarha Abiahorlou ruha ma niye ogbala kpasi ibe aghea oma aghea ojor bu oma abu otu otu nda kena meme ihiwom nhuna no aghaa oma nha mji nu wu ahanyemem nbuokwa nu owa kazibeka a maga nu wu ka aghaa oma mosor ile soram aya ma nde karabuka ma men ma ndam nmmidam bala ngamurum kaje duru ebinor naem nu ndam boba nmm bobu ndem nmosoru ba aja izuguma ogor bar ngugor nha ke ma meya ozi oba ba nehie mme mia nhamesine ibem nnwhwa no bu nha meaum mo vuru igbubua Ogbabedui nu ewai zila ke ma gaga na ezie ochi nmozie kwusie ohuru makor eli ovu nu nha rutogloa na orutogwum ndam agida ke muru ndem ke bokwu chinde onwuram zukwurum ma ruma eleke berere oweru nka okanaim nyemaim nhaganai nu ruhu ome makai nu nha gbasaru agwa oma nweru agwa oma okanaim nu ayiwa dor nla bula kai ayiwa nha ayiwa mekoro bula ayiwa yizi aka ayiwa zzzodoya okanaim nkre bada obedikwa nyeraka ibe ayiwa m gwu nyerye kia iwai mrishe ihienuyanuya wugeowu nu oro ayiwa zea ozi nha ayinuyamate ayilea zeame ayiwa zeana were ha ibeayiwa zi nuya nip awa baru ele ofor nu ya bu oma ha ayiwa whuya ru owa bu ayiwa zie belera ayiwa aye ojor nu ga ye me nha shenu ayiwa reka nu owa nha ayi nu nmu ibza zogu ibeayihea nu zo nha nha na gbanu gba were were ayi bezie nha be shieiwa rile ihre nu nwere badu iwaziru ne zie adayi mee oluru yishi aba nuha bala kaihea iwiwa huma kela ah nha jiha gemi ibe iyiwa nu rahu iyiwa wey ayan fu nha nyikem ya zie nha buna ebeoma ayiha soruya meea ouu osornonu nha bumakela oma ayi buba dazim makor kpe mebo chneke yishua ya ka yi shimeko ayiwa aka rra nha ouru ayiwa oma ngerm shi ham wihergu oro nse oro inju ko borkuch nmezie ndu ukwa azihom sobukola oronjo ayihesi jegu mmka tarum bia bo zoya ndam Nwunam nbia bea leayi apa chiekeke ndai oweru o megu (unintelgileble) measikwaru ndam oja o nu kwanai Hakem okoni meru ekanu sopulokea ha ajuha ze kpenun da Nha okomnem ngam batia na bala Gbera mmi ham Poorko ri za be je wu oro nso ka ma ka ndem okave kola nha hery elka so ba kula la ozima nha boarerz ay kpe nsoqa ayingam neka nu zugum oma halam okburn ngom overaler qhwerm ounojo yishim aher nu a'r belanomena obedy. Si mazibare ontwa amaldieva Likwa makas metkachama kwesti omana oenedly thorunks Kaziri zomara Lam befe oze tron nso kerne chrate hara no onu kak kanu nma ndia sukura skabatai doayi aka nu nisi okakwe nai hakam oko na nu aje wa zegwa ado nna bala kal ayma kwe banahur upnua ke agina nhake auiwaweru obara nu ayiwa weqwury nu a pa oma lyinea cenga chiokila nye gara ayawa nha chiywkuka jayeru badu yakakakwo nu elu wa juwa nya gwera ya nme oua osor nonu ogbianha calaamka oke juwa yardala juhas qwera ziara beda ibe tawa nu izamenike zelaya hajuwa bezicayars jawea zinozake. ovujiwa baru nha chi 0oke obe ya worgur nu ouu jihea nyizinata u˥hea ota ego oha nmeh ha nuah ega oha men ha nuah ega ola meha nueh nburi jiwa nwema nzu meke nu nakam ya bu oma nu hakem ya bu oma Jehea whuya la oro osisi ma sumakola onu sorma ruhu nha mewegwu nu oro me ngwele ma zea mehoma meniebem nha omo ma ah ma zaga adeny ezi mazala maza ma ke ibe ma bekuya iku ma me zra emere oma ozan ha nule ikwa nha nale nmere omo suya nomurumu ma sora muvumu sorbumasi nha aknea nha wutegwuya wntema ma megide badu oziye mamegide ma Nye izi biarabia ma gwera ya na ma jiri gweru Ruujewe ale ehi mi amagwo hie ekele jiabun ihie nye abiamezie akpaziru agwa obi ajihea ma nha ellale ji na bia nu iblameze mukpazi agwa ofo ekili yan werakr buru nye chueke ya gweyeru ya yinum meka ngem ma kpasiri ya agwa oto mopu ah azi otuara ma nha mwzeru otu era ma whuya ma nda ruhu ke miji leraeyi hu ruha ihiem ma kpasilam ajum ojor Su bu nye tui ome nu ma ihu oma Nu ihu oma kam yah kasiri omu ma Chi ku ka yah biku ya meun ma Ya su un omu ma ya si nu owele risi Nye ba du yage huga ju ma pasi nu ya ihe kam Ya nu oyo ebila ma huru ma mesi yah Imera oma ma nye ba ru ba Ma nye wen eli, Ma nu ba dasire nuaka oma Su oba ji gu si ma ji gu ke ma gu Ka ma kam ma iveru ike guru renu ba aka Ma ye nu ba aka, Ma guru ba le weynne nu dum ayi wa bu ofu, ni yq bu ofu nda kam kukuaru bula buru chi okeke guru dum bula guya ham nu osah ha kam guru chi okeke yah azu Nha dum ya meru bu nha ya kesiri bu omu eme Na ya magu ma ko ni ya badu ga hupu eli ke ya bra nu ch re nye boya wudu ya bu maku si ma kesi kula eli ka ma seyi nu eli bore sey eluru Nu rumu ke ma muru weru ka zi ha sey eli bera sey wuru Nu aka kam badu ijira nye ke biuru eli ma bia wuru ya bu aka ba jiri ma ku ma, mu la bu Nura yuru ibeke ooo Nu ma worike we wa yauru oburu ni ya bu yawuru vuru ma seyi eli bera, nye ke se nu eli ma Ogun laru nu ri an otu Ogun laru nu ri nu anu Ogun laru nu ri nu isin Ogun laru nu ri nu shinu Ogun laru nu ri nu asa Ogun laru nu ri nu asatol Ogun laru nu ri nu ri tolu ogun atu ogun atu nu ogun atu nu abo ogun atu nu atol ogun atu nu anu ogun atu nu isin ogun atu nu ishinu ogun atu nu asa ogun atu nu asatol ogun atu nu tolu ogun atu nu iri ogun atu nu iri nu otu ogun atu nu iri nu abo ogun atu nu iri nu atol ogun atu nu iri nu atol ogun atu nu iri nu anu ogun atu nu iri nu isin ogun atu nu iri ishinu ogun atu nu iri nu asa ogun atu nu nu asatol ogun atu nu nu tolu ogun anu ogun anu nu otu ogun anu nu abo ogun anu nu atol ogun anu nu isin ogun anu nu ishinu ogun anu nu asa ogun anu nu asatol ogun anu nu tolu ogun anu nu iri ogun anu nu iri nu otu ogun anu nu iri nu abo ogun anu nu iri nu atol ogun anu nu iri nu anu ogun anu nu iri nu isin. Ogbedi nu obu ma nmehezi rum nmotakpaeh zara sue biko jie gbara nu hakam nme rum ezikam nu nha ma laru oro chiechie gbayira nu ovum nkamnu nha memera buoma nblara bla agrosue jie gbaru